रात ती कोपड़ा दहूनान असान तोरीका शेज की। का जेवारू छूप की सोके कोपड़ा का जेवारू दुई। हाथ <hesitation> ती धूरिन मसल मां वारू। इतने सौर पर लगड़ेन मैल है चे निकल जाए हाथ। ती रोगडी लेन <hesitation> जान बोच चाहिए। कोपड़ा भी वारू रहा है खरब नहीं है कोपड़ा। दहूनान तोरीका हाथ ती धूनान वारू रहा है। जाएदाधार तक पूरे वारू रहा है।